تركيب الأثاث مرة سهل بش- بس يحتاج شوية تركيز، أول شي بتقرأ التعليمات اللي جت مع القطعة زين الفيها رسمات توضح كل جسم ومكانه بعد كدة بتجهز الأدوات الانت تحتاجها زي المفك والمطرجة وهذي الأشياء، بعد كدة تبدأ بتركيب الأجزاء الكبيرة وبعدين الصغيرة وتتأكد إن كل جزء مثبت جبل ما تنتجل للجزء البعده بس.